هاي تعتمد عالاهتمامات مال شخص اذا صاغ عملو بهالاتجاه هذا وبهالمجال هذا كل ويحد يشتغل هالشغله هاي اما اذا شغلو بعيد كل البعد عن المال وعن الدولار وعن الاقتصاد وعن هاي الامور ف ما يحتاجه يعني ما لها داعي أو ممكن يطلع عليها اطلاعات بسيطة بس مال انو يتعمق بيها لا